اول حاجة يا طويل العمر الزبادي الزبادي الطبيعي مع بعظ الفواكه او او بدون فواكه يعني يعطي طاقة او يعطي جرعة من البروتين جيدة ممكن يستبدل بعظ <hesitation> الوجبات اليومية اصلا بوجبة بنفس الوجبة لكنها مشوية يعني مثلا بدال الشاورما ياخذ له شاورما مشوية على الفحم. طبعا هذا يكون اقل في الدهون. يكون اكثر في نسبة البروتينات. طبعا الخظروات مهمة شرب الماي. شرب يشرب ما كثير طول اليوم. هذا يساعد على تخفيف الوزن وانه يطرد الدهون وكذا